Elevandiq ommaq väega armsaq eläjäq. Näil ommaq pikäq londiq, minkaga nä saavaq hindäle näütüses süüki suuhtõ nõstaq vai vett suuhtõ ajjaq vai kasvai säält londist vett vällä pursataq.